Karazagna amboa le haiky zao matetiky le itagnao amboa gasy amboa tsotra <hesitation> misy coton de Tuléar ,na chiwawa regna na <hesitation> amboa vazaha, misy kazangy bouledogue, misy <hesitation> dalmatien, labrador, boxera, caniche, misy berger allemand, zay aloha zao no matetika ita